والله اليوم قاعدة نخدم في الهند ميد كل مرة نجرب حاجة جربت التطريش وجربت نعمل سيقان بالأخرز والحاجات تهذي الحاجة السمحة فيها أنك تخليها تنميلك الإبداع اللي في عقلك كل مرة تجرب حاجة مش سر وتحسها الوقت اللي كتخلق قدامك تحس روحك عملت إنجاز كبير خاطر العباد كلها تعج-تعجبهم وكل.